लोकप्रिय रंग महंगे खाद्य पदार्थोंऊ सूची तो, जू आमतौर पर लक्ज़री रेस्तरां पंग परोसेतो। प्रत्येकऊ संभावित कीमतें ह्यू निज भारतऊ संदर्भ। वाग्यू बीफ स्टेक मूल्य बीस हजार प्रति प्लेट। इद जापानी डिश, जिसे जू दुनियाऊ सबसे महंगा बीफ नितो। ट्रफल पास्ता या पिज्जा मूल्य दस हजार। ट्रफल्स इद दुर्लभ रंग महंगा फंगस तो, जू डिश पंग विशेष बन्यातो। लॉबस्टर थर्मिडोर मूल्य आठ हजार प्रति प्लेट। क्रीमी सॉस बनयाना जू समुद्री भोजनऊ इद प्रीमियम डिश निज।